मै कुकुर ते ज़्यादा पसंद करलु पान किले की जु कुकुर छिन ऊ समझदार वोन्दु कुत्ता बाल भी कम झड़दा अर तेते हम जन करी हम चांदा छिन तन ढाल सकदा।